בלעכס, לאנסאן אללי תיכון ענדו אלע’דיד דיאל אלאלוגאת, כיעאונו פ תואצול אלאפק דיאל אלתואצול דיאלו, ו ת’ח’ין דיאל מרהא, מהאראת אלתפ’כיר, ו פרס עמל תתכון ענדו אכבר. ו תא בניסבה לדראסת אלאחרונה, געדירכ חימאיה לעקל מן אלזאימר ו בזאף דיאל אלאמרاض דיאל אלשייח’וחה, ו אהם חאגה אננך כתכון ענדכ וחד אלפהם ע’מיק אלת’קאפה דיאל אלאלוגאת אללי כתשד’הום מזיאן כתקראו מזיאן.